Jah, ma tiiä, et määntsegiq kalaq tõmbasõ hindä õhku täüs vai ajavaq täüs ja sis näütäseq suurõmbaq vällä. Ma joht ei mälehtäq, miä sääntse kalasordi nimi oll', a, a um olõmah jah.